Eh lallai hakika wodi dabba nga andumi jutto nder yimbe ga wala damuwa eh ko moye hairu kuti <noise> bano kuti ta yahi a sutti mɓingel kuti a waddi gel wuro a joenigel diga ngeldon pampatarel a duragel e aduragel <noise> ko bolle ngel anda <noise> ngel anda jomigel yauwa ta sutti du a wadda naiɗu ko ɗuyema a hokaidu to har ga Allah haga dabba ko irin dabba no ga halliri fat ta ahokkaiga abinci ahokkaiga diyam to dole ga wowai dermodon ko adi sabida an dokkaiga ko ibnu adama oh mogita ta hokkatamo wala no modaro ndugu yimbe hairu kuti hairu toni har anwite jomiru a hokkaidu diyam a hokkaidu kodu nyama du wawai du wadaga jodaki hoje modon ko goddo fere todu andamoni mofotayi mowara moyotto on sabid ndu andamo amma an modu andi toni duyima eh fellel gel ka goddo Hoshi boccol fiyayi duni du fotayi du doggai ndu wurtai hoje mada sabida dume sabida an haka tadu ko dume gokkwoma ba walana gejjitir tadum eh rayuwa a a wawa joni do nanga du fiya ɗu piya ɗu piya a ɗu ahta. Edu ata edu ata adu ata tayofiduni a fillitake gefe maɗani tanoddi duni to du warai fida ndu ni nunifu au yegitai sabida dume sabida anwite ndokko wodu bodu andu a fitanu banza no saida to alu wadu laifi to du wadi laifi boni dama da andi a fiyaydu jamare bo tode dudduni to de donjodi jodinini majalisa ni duwawai duwara dutawa on ta noddi nuni duwawai du wadaga filakin eh dunara ta toye ngodirda ehduyima mabo tawadu lissafi do dun hunde jodaki ko dan dago ka dun waye waye undon jodi an dubbe doleduwarai hoje mada kawai kowadi sabida ndu heptima an ado du jodo nduguma ko du yimbe dari woni eh pellel gel toni duuwari dunani bolle mada an kodume ande luttube du warai du jodo hoje mada sabida duwari hoje mada hairu du wawi jodaki der yim be yandere wonde ko a wadon ni ta du wowi jodaki felle vendi eduwa daga wakki dumaru tawarima shikenata warayi ma ni an andi amma hairu dole du wadai ga warki der jamare sabida du wowi pellel gel. Amma hude toni warti naɗun ndemada bo wala noddi raduma ɗunma dole sai en an tona ehan hairu kuti kenanan hanjum min miburi yikki kuti mi buriyar daki kuti eh dev dabbaji meden di marden miburi yardaki kuti min hairu kuti a wawai nangadu piyadu piya du a yofaidu wallahi du wartai sabida dume sabida an hokkatadu kodu nyama eh kodu yara sannan bo eh jode mada duwatta eh duniyaru du gaba daya jode mada du watta gan ko ladde de degita tomin gari wurtaki ko farauta dun dungita toni jomiru waladon nima nani du yahai gan sabida to du tokkakemama du andu bone duyarta kawai du yahai du nanga hude nadu yakku hairu e welo eh donka anbo anhebuki kaza a hakkilantadu to wanonu jodoro dugyma amma ta hokkaidu ko du nyama a hokkaidu yara dole du warai ko ondari woni pellel gen saidu ari du jodake hoje modon sabida ɗu wowiri e moɗon.